டொர்னாடோக்கள் இயற்கையின் மிகவும் வன்முறை மற்றும் அழிவு சக்திகளில் ஒன்றாகும். நான் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்தும் சில விஷயங்கள் இங்கே. அழிவு சூறாவளிகள் வீடுகள், வணிகங்கள் மற்றும் முழு சமூகங்களையும் நிமிடங்களில் சமன் செய்யலாம். அவை குப்பைகள் மற்றும் பேரழிவுகளின் தடத்தை விட்டுச் செல்கின்றன. ஆபத்து சூறாவளிகள் வாழ்க்கை மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு குறிப்பிடத்தக்க அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றன. பறக்கும் குப்பைகள், இடிந்து விழும் கட்டமைப்புகள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த காற்று. ஆகியவை கடுமையான காயங்கள் அல்லது மரணத்தை ஏற்படுத்தும். சக்தி ஒரு சூறாவளியின் சுத்த சக்தி பிரமிப்பூட்டுகிறது. அவர்கள் கார்களைத் தூக்கலாம், டூத்பிக் போன்ற மரங்களை வீசலாம் மற்றும் நன்கு கட்டப்பட்ட கட்டமைப்புகளை அழிக்கலாம்.